Marina lay teninao momba lay sarimihetsika, tsara be lay izy. Nisy zavatra marobe mihitsy tao a- hitako tao a. Mampientanentana ary mampitaintaina tokoa. Tsy nampoiziko ho iny mihitsy ny niafarany."